يعني بطبيعة لازم الواحد دايما يتبع الأخبار ويفهم كل صغيرة وكبيرة خطر الأخبار هى لازم معناها لازم الواحد يواكب العصر اللي راه فيه ويعرف العالم واش راح يدور فيه يعرف تطورات يعرف الأحداث بيش ميكونش هاكا جاهل على الوضع اللي رانا عايشين فيه في العالم وفي الوقت هذا اللي رانا فيه